Mi yelan mi mara sembe masin. ngam to mido mari sembe mi salan yaware ha gite ummatoore mi tappan kala mo tonyi am ko mo wadi ko handai pat ha nder ummatoore mi wada komi yidi be sembe am.